ଚେନ ଖାତେ ହୋ ସଂସ୍କୁର୍ଟି ଵିଶ୍ଵାରେ କୀଛୀ କହୀ ପରେବୀଟୀ। ଚେନ ଖାତେ ହୋ <hesitation> ଭୀଭୀନ ନ ରୁଚ୍ଚୀର। ପ୍ରସିଦ ହୋ ଔର ଏନେ <hesitation> ଚିକନ ଡିମ୍ସମ। ଫ୍ରୈଟ ରାଇସ ଏବଂ ନୂଡଲ ଜୀଵିତୀ ଖାତେ ହୋ ବହୁତ ରଚଲିତ। ଆତୀ ଚେନ ଖାତେ ହୋ ଭୀଭୀନ ନ। <hesitation> ଉନ୍ଜଲନାନେ ଅଲଗ କା <hesitation> ଧରିଧାନତୀ।